Neɗɗo fuu mettaaɗo, walla gonɗo e alhaali mo ɓernde muuɗun boni waawaa ɓamde desiisiyon lobbo. <hesitation> Ɗun waɗi so ɓe mbiya neɗɗo fati fellisa huunde fu wakkati nde ngonɗaa e alhaali tikkere.